Agnatin'ny andro raiky ndraiky zao <hesitation> in-telo eoeo zegny mijery mail agnah, <hesitation> ndraika mandraigna de amin'ny atoandro zeo <hesitation> in-draika koa de andro aligna le <hesitation> le fahatelogny zay ko.